Lo que es la la qak'uxb'al muchas veces rib'an mal porque hoj man qab'an ta alimentar bien qiib' entonces rib'an ocasionar qahoj janaj mala janaj mala indigestión entonces are' ahpa meer wila mala indigestión lo que rib'an mal qahoj porque man qak'ux ta lo que es la comida ideal por ejemplo lo que hoj wula mood qak'uxuum je' re' re' la hierba taqee' porque la hierba taqee' man rib'an ta re' mal porque are' kiroo reh nab'anam fortalecer qacuerpo este lo que es la la lo que oontera hierba lo que oontera lo que wula carbohidrato proteínas qahoj mejor reh qacuerpo porque si hoj qak'uxuum solo lo que es qaloq'om cha taqee' lo que es qak'uxb'al ri'naam mal qahoj entonces tenemos que qak'uxuuum hierbas re' re' rib'an fortalecer qahoj qacuerpo y que man rib'an ta mal qahoj entonces muchas veces hoj qab'an alimentar qiib' mal qak'uxb'al qaloq' entonces ma qeeta lo que es la vitamina ruu' la que es qak'uxb'al entonces en esa razón mal qak'uxb'al tah rib'an mal qahoj porque um hoj qak'ux cosas taqee' que man rib'an ta bien qahoj entonces hoj como tenemos que qak'uxuum taqee' carbohidratos y proteínas reh wula mood riwii' junaj buena digestión qahoj reh qak'uxb'al taqee'.